<hesitation> rí tiémpú rí khúwá xúgi̱ꞌ rí gu̱nꞌ ríí migúwán, naj- naꞌni- ma̱ndaꞌkhoo miguwán rí gu̱nꞌ eneró febrerú, ríndoo̱ rí nakhóó naꞌni migúwán nu, ndayóo̱ꞌ muñawa̱nmijná xu̱ꞌ mu̱gíꞌ mi̱du̱ xtíñaꞌxu̱ꞌ paraque xáꞌni néꞌnga̱ꞌxu̱ꞌ nágí rá. Mu̱ñawu̱un i̱jin chákiin, mu̱ñawu̱un muruxníi̱ méjánꞌ porque naꞌni migúwán. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tiempú rí ruꞌphu mangaa, mika xúꞌkhu̱ mbu̱júúꞌ, ndayóo̱ꞌ ndayáꞌxu̱ má nandii ngaa̱ rí tiémpú mika ma̱go̱o̱ mitha̱du̱ ríꞌkhui̱ xú rí ortalisáa̱ꞌ rí ndayóo̱ꞌ náa̱ rí naxná tiémpú mika rá. Wénú exná rí ortalisáa̱ꞌ mitha̱du xanáá, xtagíyáꞌ ikhaa rí nu̱dú gii̱ rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí tiémpú rí ruꞌjua rá, nuni̱ méjáa̱nꞌxu̱ mbayaꞌxu̱ rá, nu̱dú xaxtu rá, nu̱dú exí rá, nu̱dú ra̱ꞌkha̱ rá, nu̱dú yaja rá, nu̱dú yaꞌnu̱ náa̱ xaxtu rá, xogíꞌ ríꞌkhui̱ nu̱ñajuíín durante xógíꞌ rí naꞌni awúún ruꞌjua murí ríꞌkhui̱ naxná méjánꞌ xaxtaꞌxu̱̱, nuxnaa̱ xtiꞌji, nu̱ñajuíínꞌ méjánꞌ xaxtaꞌxu̱ꞌ para que rí tiémpú rí ruꞌjua ja rá. Xógí má xúꞌkhui̱ ra̱ꞌkhááꞌ na̱ka̱ raxtiꞌkhuu tiémpu durante xógíꞌ tsiguꞌ má rá, ra̱ꞌkhááꞌ má ríꞌkhui̱ mámbá inii rígá trabajú rindoo̱ nuni̱ ikháa̱nꞌxu̱ rí naxná ríꞌkhui̱ mámbá tiémpú ríndoo̱ nawáꞌdáá ríꞌ rí nudú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí xa̱bu̱ míŋuíí gii̱ ñajuanꞌxu̱ rí nanxná má xógí rí naxná naphú rí nu̱dú ná̱a awúún ju̱ba̱ꞌ rí khúwá- khúwá- rígíꞌ para que rí xkuaꞌnii i̱ñajun rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ.